طبعا هذا السؤال كلش عجبني وذكرني بطفولتي كنتو اغيد ا ا قوة خارقة وكنتو اغيد اصيغ مثل سبايدر مان ، سبايدر مان بأفلام الكارتون مثلا اطيغ بالسما واساعد الناس ، اول شغلاي اعملا انو اساعد الناس واساعد المرضى اجيبلم العلاج والدوا واساعدم عالشفاء، و الشغلاي الثانية اساعد الناس الكباغ بالعمغ اجيبلم علاجاتم وحاجاتم وضرورياتم لان الناس الكباغ بالعمغ يحتاجون رعاية خاصة، والشغلة اللخ اساعد الناس والناس بحل مشاكلم واساعدم و و انقذم من الحوادث اللي تصيغ ، واساعد الناس المظلومين واجيب كل ويحد حقو لي يمو و احقق شوية من العدالة.